No ka 'umi'i ho'ohana 'ia paha kela me keia la, i na loa'a 'oe i na pepa he nui ho'oka'awale 'oe ma na pu'ulu paha 'umi pepa i keia pu'ulu a laila e 'umi'i 'oe i ka 'ao'ao a pa'a ia ka 'umi'i kela.